Sonndu ndiyam wiyeteendu pike jogii ko nguru tekkungu. Ko ngun nguru walla so- sonndu ndu wuleede hay sinno tawi ena jaangi no feewi.